Idiwani wuafonamua, ninyelidza kploa, idiwaniabu kpanabuɛ. Idiwani yaya muu akpiliewludi nɔkɔ. Togo kuudu nemea, idiwani abu buaku wuakutuɣa komata. Idiwaniabu kpanabuɛ buafuɛ nimabɛ yuinyelia, ɔyaya nu akpɛwludi noko yayaa. Bua edie buefala ku nayesebaa kunonomua buaku abuɛnɔbia, ɔlɛ uha ɛvlo:la nawa, nakutuvi noanidieti otalanu kposoɛ naƒɔ namuɛ. Ɛfuaniɛa nakutuʒɔ nu Yovodi, ɛlaniɛa nakutuʒɔnu itali ayidi, ɛnamiɛa nakutuʒɔ nu almaŋ ayidi, ɛtuniɛa nakutuʒɔnu aŋglɛ: ɔtalalɛ idiɛ buaku ɔfua yovodiɛ ku wuafɔnazɔ nɛvɛ nu Fraŋsɛɛ, mɔtalafua fraŋsɛ nudu. Mɛidiwaniabu abu buaku wuakutu. Wuakutuɣa kɔmata, menu efue wu efue. Ɛfue wuzatie kuraŋŋ idiwani abu nu awaliɛ kuuʒaɛ idiwane abu. Nu Togoe ɛvlatsɔa, kimatu nu Togoe ayɛlu beliɣa Togo ayuti kɛnamuidia, ɔmuɛ yakutu mu idi ɛɛa alafa ɛfua.